Ega ma eriti nigu midägi üteldäq ei mõistaq. <hesitation> Küll aga ma kimmähe tahasiq kunagi pruuviq säänest <hesitation> nigu traditsioonilist, <hesitation> kõrralikku <hesitation> indiaperäst <hesitation> söögikõrda. Tuu tunnus <hesitation> peris hää.